<noise> atua jakwanza kama ing'uku jirimulibande utyenguve kukunda, ukunda ukunda ukunda ukunda, uvukundie ing'uku akakise milyangu kyoni ubindile. Kama jili mulibanda wivundya mgukuru kukwa kweneneza vivu udindile, kwahiyo voukonde ing'uku ijene jijili muko kunyirira, apya wiva wibite, <noise> kukunga amalundi. Apyawivo ukungire, <noise> uhu- mwijiko ukwandaa inyakara, ukwandaa isufuria, ukwandaa amafuta, ukwandaa umwinyo, ikimage, ilisinia. <noise> Apya wiva wandaile unongi, <noise> wu- utenga amakasi, <noise> amakasi uvutenga wukotsesa, <noise> jiva amapyusu sana kiva amapyusu, <noise> una- u- una unibati nikivoko wipya, <noise> apya kiva mapyusu kunongi, <noise> utolo ummage utole ing'uku, uvika mlisinia. <noise> kwibate isingo jang'uku, <noise> u- uvukwibata wiva ukadile amarundi <noise> gang'uku wikate ikite untu, wikata wikata, <noise> unavuna ijisuku jilikatasi jitulile, unavuna jikatile kabisa untemo, <noise> ununge ukujitola wisopa mmakasi, uvuwisopa mmakasi wisopa taratibu, ili kama najiswili vononu. Jereka ukunonge, ukilipusa amakasi gala, mukapya anyivange, kwahiyo itabidi. Uvuwisopa mmakasi mula wisopa molamola! apyawiva usupile ili amakasi gala kwanini twita ili usopage mapyusu. <noise> Ili ukulainisa, <noise> amanyoya gang'uku gala ili kawese ukusubuka <noise> yaani kawese ukusubuka kwa raha, kwahiyo hata uvusugura nukapata itabu, <noise> usubula kwa raha. <noise> Usubula usubula usubula usubula usubula! apia wiva usubua amanu kala, uvika mulisinia, alafu uvika mlokasi, apya wivuvikele mmakasi, <noise> jipi jinongi, wiva uvikira amanu gala ukwasisulie jo ojusubulie wibie ukududa amanu, <noise> apya wiva ududile amanunu gala unongi <noise> utola, utola, u- unongi uwaja, <noise> utola uwaja uveka pamoto pala ing'uku kabla nutemirye untumbu wekam pa- pawaja pala, jinongi jibabuka jibabuka jibabuka ukujikivosa vunonu. Ve jiva jibabwike, wi- wi- witola ilisinia liveseke likavyihe. Gwikate iuntumbu ugwang'uku <noise> apiwivu ukatile uwesa uvutumbu vula, <noise> uwesa uvutumbo kamimi itwa namwirya mwesa imito mwesa mwesa. <noise> Apyawiva wesise unuvutumbo tayari uvu- uwesise ukuwesa unongi. <noise> <noise> u- utola, uwikata panongi pakifua, pakifua pala palinikinu kititi ivi isinge syakijani isinge sititu. <noise> Sitama mula, <noise> uvusitama mula, <noise> yaani isyinu sila jisababisha ing'uku jivesake ing'ali, unajiguse jionya, unaguse jihonya. Kwahiyo uvu jiva ng'ali vuleki jisababiswa nikinu kila, ikinu kila, kikwilangwa nyongo, inyongo jira jive yaani jisababisa ing'uku jivetsage ka- ng'ari. Uwetsa kinu kira uvuwesta una- unadi tulile munogi munyama jiira. Unadisulile munyama, jinongi ing'uku, yaani inyama jira jiva- jivava, impaka uanze tasi po utereka. Kwahiyo apia wiva unongi u- u- ukedile untumbo siji sinu sinasitakiwa unongi, ukujikwasi inyama jira ukwasi ukwasi ukwasa, kama jiva jako- jakulosti nungi wikida wikida wikida, wikida isingo, wikido wikidonto wikadi ungongo, wkudi wikedi isilunde. Apya wivo ukedire ukujivika mmakasi tena, ukwasi inyama jira ukwasa ukwasa ukwasa ukwasa ukwasa, apai jiva jirisafi inyama jira, witola, uvika mulisinia, apya wive uvikire mulisinia, <noise> u- unongi utola amafuta. Utola amafuta hamuna ukurosti, utola amafuta molosu, uwisopa mu- munongi, musufuria wisopa wisopa wisopa. Apyawisopa amafuta gala, unongi inyama kakisa najilinajo amakasi, kwahiyo utola amakasi gala, wi- unongi amakasi uvika patari nukuterekera inyama. Manake amafuta gala kaweseka lokire mmakasi afu, jilupuke inyumba kwahiyo. <noise> Unongi, utola amafuta gala, apya wivo utolile uvosopile upulikira tasi kajivule, apya akiva mafuta gala utole inyama wisopa wisopa wisopa wisopa, ukubika upulikile jiipye, jiipya jiipya uvupulikira, uvupulikira kunu ukuleletsa umoto, ukoleletsa ukoleletsa ukoleletsa, akisisa uwa- uwandeli inyakara nyorosu manake jera joji jilonda molosu ukwakupya. Kwahiyo uvovivo ukolelitse, unongi utola, inongi ikijiko ukwe ukivosa ukivosa, ukivosa ukuna jipili ukuvika jipye tasi, pyajiva jipie unongi utole kama jirinyorosu, utolele isinia, utu- apyawivo utolile lisinia, uvike inyama, u- utengure ukuwesa mukisinzi mu- munongi musufuria uvika mu- munongi. Mulisinia uwesa mkesinzi uvika musu- mu- mu- mulisinia, uwitsa mukisinzi uvika mulisinia, apia wivuka ilevo mnongi. Ukwandaa isahani, kama mukaterike ikyakurya, kama mukaterike uwari au uvugare, au ing'ande au uvuhondo, au indosa syakunyianya, mukwandaa pala, mkwandaa vunonu inyama jira muvika mula, muvika mu- mu- mulisinia pia mwiva muvikire mulisinia mnongi. Mtengure ukurya, mwirya mwirya mwirya mwirya, kama jakutereka, unongi, <noise> kwa apio uvovieu tayari ukatire pala utoleli i- isufuria, ukwaza ukwaza ukwaza jiva safi, wisopa mula inyama, nukasopa amakasi wisope inyama. <noise> Wisopa umwinyo uvika pamoto muku- mukubika mpulekera jiipya jiipya jiipya jiipya jiipya, <noise> apyajiva jipie, <noise> mtore inongi, inyanya mwikati inyanya, wikati isitunguru mwikati ihoho, avia mwiva mukatile ihoho nisitunguru. Mtora amafuta mwisopa <noise> apia mwiva musopile amafuta, mnongi u- u- ulongi inyanya sila ulunga ulunga ulunga ulunga wisopa utukasi kidoko <noise> wisopa inongi inyama. jijevule inyama jijevule, uvujijevule inyama, inyama kuno ukwandaa isahani, ukwandaa ukwandaa kama mwavekire umpunga, mwavekire ingande mh- mhnongi mwirya mwirya nyevoni mukwikuta, baada ja- apo mwipate ingusu. Mwipate ingusu, mwipate ivitamini mlitumbua iyo inyama jang'uku ji- jitangira sana.